वायोलिन तार युक्त एध वाध्य यंत्र तू, जो तारों तंग कंपनु वजेश ध्वनि उतप्न हाचिज्य। तारियों तंग कंपन क्र्याओ तंगेश किशांग द्वा एध धनुष निज्य। होदो धनुष रंगो तंग बलू बलु बनेच्य। जिस जब होदो धनुष किशांग होदो तारों तंग तुग फहर्याज्य म्म देहरंग वायोल। तारियों तंग कंपन हाचिज्य दोअच होदो आवाज द्वाच्य। वायोलिनु कोमो चार तारों निज्य, हतायों मोट्टाई अलग अलग निज्य, आइ हुजु मोट्टाई रंग तनु देन निर्बर निज्य कि हस्त्य ध्वनि द्वातू।